सफाई लान्नो विभिन्न प्रकारों सफ़ाई उत्पादों इस्तेमाल हचिद। फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, डिश साबुन, हैंड साबुन, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, कार्पेट क्लीनर, डस्टिंग स्प्रे, मॉइस्चराइज़र, एयर फ्रेशनर ए ली सो उत्पादक तच। जाडु ली नीच, वाईपर ली नीच, डसट पैन ली नीच आदि।